Australia es mu grandi i tieni climas variáus: desérticu nel interiol, tropical pal norti i más atalantau i duci nel sul, tantu pa salienti comu pa ponienti. Enque la huerça'l país tié un clima conecíu por sel comparanti al delos desiertus, es pal sul aondi'l clima se paeci abondu al del Mediterráneu.